इरान एक वह शक्तिशाली देश चे। वही और खाड़ी देश, <hesitation> डिजाल, पेट्रोल, इरान से सबको आवाईद। भाई, और इतनों सक्ति साली चे कि पूरा देश <hesitation> में डिजाल, पेट्रोल को वद्धे अपना भारत में, रूस में, अमेरिका में, सब दूरों खाड़ी देश न कह रूस में डिजाल, पेट्रोल, ग्हास लेट। सब वहां से जावाईद अतनो सक्ति साली देश चे, पूरा देश नमा डिजाल, पेट्रोल पूरे देज होमाई। इतू डिजल छे हो खाए अपना एका का कूआ रहे असा का डिजल का कूआ निखलाए बोरिंग कर मैं आते पर डिजल का कूाँका शिर्फ कर गाए। कूँ कर देने दे लिए डिजल ले डिजल ले प्यरोली प्यरोल निखलाएजो अलाओ कई निमी कौलता।